Jahaj khe twi o cholinai kaisa malkhung. Jahaj no twi o chologna bagwui buoyancy propulsion propeller tei steering nango. Buoyancy bai khe jahaj no twui o kufungrwui mano. Jahaj no twui o kufungrwna khe bini kwar tei tormung no belai nakolwui ma swlamu. Propulsion bai khe jahaj no twi o dagarwui bwswkango twlangwui mano. Propeller ni bwkrang gurima bai twui norjaktwi ongo tei amo bai jahaj dagarjagwuicholi o. Steering bai khe jahaj ni twi lama no debra ba yagra koinani bagwui kaam o nango. Jahaj o kaisa keel tei ballast tongo tei amo khe jahaj no twui o filyani ni bagwui swnamjago.